<noise> Ira nyandu ndu no ndiyam mun siɓate. Ko annduɗen ni gasije kosan, e gasije nyebbe, e kanni, do fu ko ndiyam mudun siɓote <hesitation>